Arɛpǝ kpe kɨ pɨ pa lɔ tieyǝ we pɨ láa yɩrɩ rɨ no wɨpoŋkpǝ arɛɛpǝ we pǝ láa yɩrɩ rɨ nǝ <hesitation> turuwǝ pɨ láa yɩrɩ rɨ kǝ́ na ziɔŋrǝ lǝ lǝǝ kenikeni ri rɨ nyirɔɔrɔɛ epǝ we pɨ láa yɩrɩ <hesitation> tie lo wɨpoŋkpǝ kpɛŋ pɨŋ ci alɔ ŋwɨ we pɨ ri rɨ enyipǝ rɛ pɨ lee ri enyiceeceepǝ rɨ mɨ kɨtakǝ rɨ mɨ anyɩŋkǝ we, kpe ka pa lɔ tie wɨ lo ɖo anyɩŋ nǝ mǝrǝ baŋba kǝ́ nǝ mǝrǝ lǝ kǝ́ nuŋ po tuu lǝ̈ kǝ́ nɨŋ pǝ mɨŋ yee otuyǝ mɨŋ fɨ akpayǝ yɨŋ pe kpii kɨ ŋ nɨ mɨ ŋwɨ nɨ tii kɨ nɨ nɨ ree nɨ kɨkpɨŋkǝ ne epipǝ baŋba o pwe pɨ láa yɩrɩ tie rɨ wɨpoŋkpǝ we wǝ́ pɨ la lɔ ŋwɨ pɨ le ke fii nyarʊ pɨ la lɛ we oturu etie yo ko a yǝ pǝ baŋba anyɩŋ tieye wǝ ri rɨ kpekpeniyǝ otur ne otuye ya cɛkɛlɛ mɨ nǝ ǝtɨŋpǝ la anɛŋ oturu pɨrǝŋye we la láa nyɩŋ aria baŋba nɨŋ tɨɨ ŋ pu susuyǝ rɨ na kɨnyɩŋkǝ ke boŋ ŋ mɨ yɩrɩ o ŋwɨ ceŋceŋ ŋ fɨ epipǝ we mɨ ŋ yɩrɩ oturu tieye ya kpii lée yee rɨ kɨkpekpenikǝ mɨŋ tɛlɩ dopena we ponu baŋba wǝ́ we ǝpɨrǝŋpǝ kpɨlo pɨ láa taa ŋwɨ paa pɨrǝŋye na yɩrɩ rɨ tie la ziɔŋrǝ na ca na lɔ we ri rɨ pɨrǝkpatɩyǝ wǝ́ nɨ mɨ ne tie pɨ tini we anyɩŋ wɨpɛrɩkpǝ wɨ kpii baŋba oturu lɛtaarɨ mɨ erececekǝ kɨ kpii. anyɩŋ epipǝ we we dutunuŋrǝ gbii rɨ pɨ baŋbapɨ lɨŋ tɨ pɨ nyɩŋ aria pɨ le eyi pɨŋ yɩrɩ epipǝ we fwaɩ pɨŋ ko kɨnyɩŋkǝ oturu vǝ́ nɨŋ pɨ lo kɨnyɩŋkǝ baŋba we pɨ lo ko osuki baŋba we anyɩŋ pɨ le pe tii pɨŋ mɨ yɩrɩ pɨlǝ tǝ lemi rɨ kǝ pɨlo kuru wǝ paa yee na lɔ tierɔɔrɔɛ we na lɔ tie rɨ wɨpoŋkpǝ weŋpa ŋ nyɩŋ aria baŋba oturu ne epipǝ we pɨ lɨŋ ko kɨnyɩŋkǝ pɨŋ kpe pɨŋ fɨ rɨ pɨle le le la akparɩyǝ oturu ŋwɨ kpe etiepipǝ we pɨ le yee kɨ kpeŋ ekpeŋkpenipipǝ oturu ǝpɨrǝŋpipǝ we pɨ le yee anaanatǝpipǝ.